बिल्लो सब्बैका घर पाल्न्या एक जनावर भैखेर होला मुइले त्यइलाई त्यइलाई नजिक बाटी हेर्नया मौका पायाकि छु । त्यइ बिल्लाका स्वास्थ्यमा पन झीक्कै झीक्कै समस्या होइराख्ता छन । त्यइका झिक्कै समस्यापन मुइले धेक्याकी छु जसै <hesitation> त्यइलाइ सास फेर्न गार्हा हुदो छ । त्यल्ले खायाको कुणा त्यइलाइ पचाउन गार्हो हुदो छ । त्यसा झिक्कै समस्याअरु त हुन्ना हाम्ले देख्या अनुसार मुइले देख्या अनुसार बिल्लालाई खानाखाइखेर आफुले खायको पचाउन पन झीक्कै झिक्कै समस्या भयाको धेक्याकी छु । त्यसैगरी त्यइलाई भोक नलागीखेर होला त्यो काईथी खाना जती दियापन जति भुल्याया पन त्यो खाना खादैन् । त्यसैगरी पेट दुखिखेर होला त्यो भोकै भयाको एकदम यसो हल्याको यसो यसो पन धेक्याकि छु भन्यापछि त्यो बारम्बार झीक्कै चोटी उल्टि पन गद्दो छ बिल्लो । जापायो त्याइ गैखेर तिनले उल्टि गर्याको पन मुइले धेक्याकी छु । त्यसा झिक्कै झिक्कै समस्या हुन्ना अरु पन छन छदात । खासगरि मु त्यइ बिल्लाका नजिक भयाकि हाम्रा घर पन बिल्लो पाल्याको हुदाखेरि उल्टि गर्न्या त्यइलाई खानमन लगाग्याको पेट दुख्याको यसा यसा झक्कै झीक्कै समस्या भयाका चाहि मुइले धेक्याकि छु बिल्लाका ।